Oburahuha oburaba ha mukutu nkogwo ahandi oyekanga, hati niina nambiri nasabiire, ago amasommero agaheeru, nibakusindiikira, nebakusindikiira nka kiro kinu, ne barabyayo ebiiru nka bisaatu batakakusindikiire. Ne' bakusindikira nka ekyakaana kukanga omuweeki nkeberemu emirundi nke esaatu.